Con dil pal aropuertu i asperal emocionáu pa dil al mi destinu. Los aropuertus sonin sitius mu grandis i enque asperal una mijina me da sentimientu, si tengu qu'asperal un ratu más longu ya pué sel una aburriera mu grandi, porque p'aina no so escapás de resolgal.